Naadaŋ naadaŋ hani yaa tara imaakee kinuŋ kaŋ niŋ ikaa keenoo le hani jaŋ niŋ ibee laala somondaa yaa dan taassoo kono yaa maa naa muŋkoo yaa jioo ke akae trua mua i ňaa woo te pouroblem soto la niŋ allah yee nte maakoy nsi kerla jee foo janŋ niŋ luŋ minna tuboo ketaaye.